<hesitation> Ndry Etazonia amin'ny resaka kolotsaina maro dia aro raha mampiavaka an'ny zareo voalohany aloha ilay fiteny fiteny anisany maro olo mampiasa ny fiteny anglais zany dia avy akeo koa ny karazan'ôlô akany; any zany azo lazaina tena oe maro karazan'ôlô mainty hoditra dia misy fotsy hoditra; dia misy koa ny karazana vestival maro karazana isankarazana ankeo ilay ahitana ny artista malaza, dia misy ihany koa ny fetim-pirenena, dia misy koa ny fanatanjahantena maro samihafa isankarazana; dia iny izany ilay misy ny kolotsaina any Etazonia.